Oyi va Danmark ba bedan wenu ,bun maa ca ba keretiɛnra bena. Bie si ma'ah ho nuwɛnu, ho pake mami ɲu'ɔn na ra, ho mardi gara, donke, mun miba kɔnstisiɔn matete. Donke bu a benɛ ba mi canzan na, ba danuwa ra wure zun bun beso sin.